Ñy sakafo matetiky mora zany, lafa teña hijabo aminy hôtely, vary aminy tsaramaso, ñy vary amin-traka, ñy vary amin-kabaro, reo zany ñy jabo mora, ka ñy pilany am'izay zanyy eoeo aminy eniñ'arivo na dimy arivo eo, ka ñy eretreretiko handoava azy am'izay anefany, añy hjo añy aminy telo arivo na roarivo sy diman-jato.